آسو انیس جا فخر تھونا، چی اسئی بڑے آسئی جا خدمت تھینا، نو اسئی تمو برو جا لالو فخر ہنو۔ اؤ کامیک ہنی آسئی بڑے آسئی ایم پی اے ہنی، اسو تی لالو فخر تھونا۔

آسئی تاریخی سیمینار انا ہنو کنأ آسو خلق دو دیس موݜو ݜودی چارونا چی آسئی دیشا اے ڈھون چی آسئی پروگرام ہنو، انیس کارا آسو دو دیس موݜو خلق ݜیری تیارونا، اؤ سا اسکولا در سیمینار آدامو بینو، لکہ کھرجا ہور استازی اینا شینو کارا اسو خوشالی مناؤ تھونا، لا اسئی لکہ اسکولی سیمینار ہنو۔

مختلفمختلف عمر در آسئی خلق مختلف ٹیکنالوجی استعمال تھینا، خو انا وخ در ٹیکنالوجی لالو استعمال بینی۔ کے ٹیکنالوجی آسوتی لالی اسانتیا بیلنی۔ لکہ مثال پہ طور اکھور کئی آسو میلٹو میلٹو حساب تی آسو کݜوجے کونا اؤ لالی اسانتیا آسو تی میلاؤ بیلسی۔

آسو تمو علاقہ در موسمی تبدیلی بارا در انا سوچ تھونا۔ موسمے دا ہر ٹیم تی بدل بینو۔ خو آسئی سوچ تا انا ہنو کنأ کے کارے آڙو بیلو، بیت بیلو کارے ہیم موچینی، ہوا ئے آلی طوفان بیلو۔ کارے آسمان صفا بیلو، کارے گرمی بیلی، کارے شیدل بیلو۔ چین تا لھون بیلو، آڙو بیلو، ہیم موچینی، لڑے ہنی۔ با بجون بیلی، ہر شیئی نیلو بیلو۔ با پشیکال بیلو آڙو بیلی۔ با سبزی موسم بیلو۔ با خزان بیلو۔ لکہ ہر قسم جا موسم آسو موݜو تی آلے۔ آسو ایلا سوچ تھونو کے موسم کدا بدل بینو۔ آسو تی پتہ نی گھٹنی کے کدا لھون بیلو با ختم بیلی، با گرمی شروع بینی۔ نو آسئی علاقہ در موسم بار بار بدل بینو۔ چین تا موسمیاتی تبدیلی کارا ہر دیشا کئی موسم بے ٹیما بدل بینو۔ کدا شیدل گرمی ہشینی، کدا گرمیو در شیدل بینی۔ موسمی بدلون کارا آسئی علاقہ ئے فصل در ہم اثرات تھینا۔ فصل سہی نی بینی۔

آسئی ملک در سیزن انیس کئی رزنا۔ چین یو انیس سیزن ہنو۔ اؤ منجا چین الو چینجا بئینا۔ آسو لیس تی یو انا سیزن رونا۔

آسئی مقامی فنکار لکہ پخوانئی استاز عبدل کاگا آسُو۔ فنکاری اؤ استازی لالو پکوانئی آسُو۔ زمانو در آسو تی استازی توب در آسو سبق رزینی۔ آسو تی ہر قسم نقشہ ئی پشارینی،

کائی کنے بے سوتیا کاروبار سپارونا یا انیس کاؤ لون بے سود لکہ لون بینک نیکالونا آسوا دامو لون آنم مو بے چونا ۔ بینک

آسئی خاندان در لالو بجٹ ہنو، کے آسئی خاندان ست سرکاری منوڙی بینو، آسو ست لالو زیاد پیسی ہنی۔ اؤ مال در ہم غورا ہنی، جائیداد مائیداد در ہم غورا ہنی۔ کاروبار ہم غورا ہنی۔ ہور دنیائی لحاظ در ہر سہولت آسو ست ہنی۔

آسو بحرین در ہنی، اؤ موسم جے آدیئی ہنو کنأ آسمان جے بُگ شانتا گوزارا تھینو۔ ہیم گا نی موچیئی، جے شیدل گا ہنو، آدیئی موسم ہنو۔

شیرین سنے گا فرہاد سئی دودھے یاب ولے گا، گینتی گھین ݜیݜ پھتو ارمانے منجا۔ جھلوتو گامے لیلا لیلا پون پشی رونگے، مجنون لبنئی کریو بیابانے منجا، موٹی تے لالو ہنی کو اسئی کوشاریما ما تی جے مومو تے اینی۔

ما ہر قسم رونگ خوشاریما، خو غنم رنگ بیلو آسو تا لالو مزا تھیما۔ آسو تی لالو شو بئی، اؤ نی لالو کیلو بئی۔ ادامو درمیانہ رونگ لالو خوشاریما۔

آسو انا نتونو لالو خوشارونا ۔ کبڈی بیلے، کرکٹ بیلو، ہاکی بیلے، والی بال بیلو، فٹبال بیلو، ہور اسئی تمو علاقا در روایتی نٹونو۔ سا اسئی لالو خوشارونا۔ انیس کئی علاوہ لڈو زیاد خوشارونا۔ می تمو سأت ست اکثر لڈو نٹونو تھیما۔ کلہ می موبائل در ہم گیم تھونا۔ می ٹیم ست ہم نٹونو تھیما اؤ اکو ست ہم نتونو تھیما۔ سأت ست یا ٹیم ست کرکٹ لالو مزا تھینا۔ جے آسئی علاقہ یا اسئی دیشا کئی ہور ٹیم در میچ تھونا نو می تمو ٹیم ست نٹونو تی بجونا۔ سا اسئی کرکٹ ہم لالو خوش ہنو۔

آسئی حکومتی طرفا کئی متاثرکن سوشل میڈیا یا سپورٹ انا ہنو سپورٹ سسٹم انا ہنو کامیک دیشا اسئی اومو کو اسئی خیزمت کامیک ہنی سا پالٹی بجوستی، آسو سوشل میڈیا در پوسٹ دونا یا بوٹی یار دوست جمع بیلی اؤ شریکا در ایک پوسٹ یا ویڈیو دونا۔ لیس در حکومتی طرفا کئی اسو جے سپورٹ بینو۔ کے آسئی اواز سوشل میڈیا کارا ھکومت تی بونا۔ جلدی بونا۔ حکومتی اہلکارو در زور بونا،

آسو رزونو کارا نا سکیل خوشارونا چی نی دما دے بئی، اؤ نی گا لالو تیز بئی۔ درمیانہ آواز دے۔ نو سا سکیل آسئی خوش ہنو۔

می انا دیس یاد ہنی کے موݜو دیالوسو، اؤ می تمو نموم تی کتابے ݜکیناسی، لالو محنت تھیناسی نموم در ہم اؤ دھئموم در ہم محنت تھیناسی اؤ با می پاس بونو۔ اؤ لا سبقی در می ہم لالو محنت تھیگیسی۔ نو سی دیس می لالو یاد ہنیئ۔ سیس در می شیشو نمبر آلے۔ می تمو اسکولے دور لالو یاد ہنو۔ امتھان ھال لالو یاد ہنو سیس در می تمو کلاس فگیلو ست میٹرک امتحان دیسی۔ سی امتحان در می شیشو نمبر گھینیسی۔ انیس کئی علاوہ می تمو سأت ست ایک دیس چکرا تی گائسو سی دیس ہم می لالو یاد ہنو۔

آسئی کریڈٹ کارڈ یا فون در لالو پیمنٹ تھونا۔ یا جیلتی پیسے ڇینوسیتی یا یا جل کئی پیسے آسو آٹو سی تھے نو لیس در آسو انلائین سسٹم در پیمنٹ تھے۔ انلائن سسٹم آسئی کارا لالو بہتر طریقہ ہنو۔

آسئی کمیونٹی در روایتی موسیقی ہنی۔ موسیقی در ڈنڈاک منڈاک بوئینا۔ یا سیتار بئینا یا رباب بئینا سا وخ سی مناسب کنیا۔ نوڑ تھینا، سنت بینی، بیپار بینی یا شنوٹی پیدا بینی تو سیس موقع در شنوٹی یا جپئی نور تھینا۔

اسو تمو بچئی ادامو خوشحالہ تھنہ بازار تھی بجو نا سینو تی جھئ کٹونی یا گوڈائ وغیرہ جھئ نکٹو نو ثمان گی نونہ او خوشحالہ تھنہ

آسئی ملک در کاروبار سپارونو لالو مشکل ہنو۔ انیس کارا مشکل ہنو جے پیسے آسو ست نیِش۔ اؤ جے کاروبار سپارونو سیس در آسئی خلق اکو تی شیطانی تھینا، سی رئینا انیس کاروبار سیس کارا سہی نیِش۔ یا لیس پیسے لالے بونو آسئی کہ در ونو، لیس کارا آسو تی شیطأنی تھینا۔ آسئی ملک در کاروبار سپارونو لالو بیکھرو ہنو۔ اؤ کاروبار ہم سہی نیِش۔ اینی صرف ٹالے کاروبار ہنو، اؤ سبزی چلونو کاروبار ہنو، اؤ شگئی کاروبار ہنو، ہور جے کاروبار گا نیِش۔ انیس کارا لالو مشکل ہنی آسو دیشا کاروبار سپارونو در۔

اے ائی بارا در اسو انا سوچ ہنو، چی اے ائی آسو جیب موݜو تی آرونو اؤ آسئی جیِب ختم نی بونو۔ لا اسئی موݜو تی کامیک نسل راروان ہنو اے آئی در ہم رزونا آسئی جیب موݜوتی نئی۔ لیس کارا اسو تی جیبے کارا اے آئی لالو زبردست تنظیم روان تھیگو۔ لیس در اسئی بچو در انا سوچ تھونو، اے آئی در آسئی جیب ہنی، آسئی جیب نی پھتیم۔ اؤ کو اسئی جیب در انا اینا کوشش نی تھئی آسئی جیبے ختم بونودے، اؤ آسئی نسل تی سرہ پتہ نی گھتونو تی آسو مالو دادوئی جیب جے اسی۔ سیس در اے ائی آسو ست غورا تھیگی، کے آسئی جیب اکو ست ایک دیشا تھیگی۔

آسئی ٹبرا در ہر کوئی جپؤ خیال رݜینا۔ خو خیال انیس کارا رݜینا کے اسئی بچئی ہور تی متاز نی بینو، ہور خلقو تی متاز نی بینو، سیس کارا جپؤ خیال رݜینا۔ جپئی تا لالو سہی شیئی ہنو۔ اے جپئی گوٹ تی نی بیلی نو سا کو جے گوٹ نہ بیلی۔

ما تمو کمیونٹی کارا انا کوروم خوشاریما چی آسئی کامیک خلق ہنی، سی سہولتا در بیالے بینا۔ اؤ سہی کوروم تھینا۔ آسئی کمیونٹی در کوروم انا لالو خوشارینو سو بے اؤ سیس در دھوت پیدا تھینا، نو لا آسو ٹبرا در لالو خوشارینا۔

آسئی کمیونٹی در شینوٹئی کامیک گیم لالو تھینا، اؤ روایتی گیم ہم انا ہنو۔ کبڈی، جھگ، بانٹئی، کرکٹ، لیلی روایتی گیم ہنی، اؤ سا نویا سرگرمی ہم لیلا ہنی۔ لکہ لالو واضح اؤ لالو سہی گیم لیلی اینی۔ لیس تی روایتی گیم اینی، پخوانئی گیم اینی، لا آسو بوٹی جمع بون تھونا اؤ لیلی گیم تھونا۔

کحونو بردار آسئی آدامو خیال رݜینا، کے آسئی بدنا تی فائدا بیلی۔ اسو کھونو در تفوستہن ڇوجاکہت موس گہت ماڑر کہت دی کہت اولسکی علو حور قیام حمحنی ایک سوال نی لالو سوالے ہنی۔ کھونو بارا در اسئی تمو وطنا کئی خوراک لالو استعمال تھینا۔ کے آسئی وطنی خوراک نقصانی نی بینا۔ فائدا مند ہنی۔ جے وطنی خوراک کھونا تو تی فائدا بیلی اؤ نقصان نیِش۔ کھونو بارا در جے تپوس تھون۔ کدا کدا آسئی بازاری خعوراک م ضرورت ٹیم در استعمال تھونا۔ کو زیاد تر آسئی تمو گوٹے خوراک استعمال تھو۔ سیس در سبزی، موس، گھید، شیشان، دودھے، شاہ کولت، مأݜ ، دیدی، لیلی آسئی کوکوڑے وغیرہ خوراک کھونو کارا لالو استعمال تھونا۔ انیس کارا استعمال تھونا کے اسئی وطنی خوراک کیمیکل در پاک بینو۔ صفا بیلو، گندا نی بیلو، مضر صحت اسپرے نی بیلو۔ آسو صحت کارا غورا ہنو خراب نی ہنو۔ تازا ہنو۔

آسو گوٹ بیلو اؤ کہ درو بیلو، می ایک شانتا موڙے اینو، درو بیلو گݜے بیلو ایک شیئی ہنو،

اسئی عیلاقودر ماڑر بیلو نو او سو بوکو گھنڈو نا با قبر کوݜونا با سیسی جینازو گوزارونا با انا جوڑدی سیسی استیقبال بینو آسئی علاقہ در مڑو بیلو نو آسئی بوگو گنڈونا، با قبر کورݜونا، با جنازو گوزارونا، با وھی نیکالونا، با دعا تھونا، با دفنارونا، با خیر تھونا۔ ہر دیس تعزیت تھونا۔ ڇئی دیس بعد ہر شیئی ختم تھونا۔ لواحقینو کئی تسلی دونا۔ ایک دو جے گا مدد تھونا۔

آسئی معاشرہ در ضرورت مند خلقو ادامو مدد تھینا چے کامیک سخت خراب بیلی ، آسئی کامیک چیئر مین ہنی سی اسو تی سیمبٹ دینا اؤ خلق دیاڑی مارپیلینا سیس جا آسئی معاشرہ ئی کوسے برابر تھینا ، روڈ اسو برابر تھینا، ہر جے ضرورت مند خلقو ادامو مدد تھینا۔ اؤ آسئی خلقو ہر جیلی مدد ہنی، کے غریبی وطن ہنو۔ سیس در لکہ ہر جے غریبی ہنی۔

می خیلدر ان نٹونو سیہنو بانٹ بلی یہ فیٹو بیل خواسی لالی فٹبال خوش ہنو

ما تی شنوٹو بچو تی انا خوشاریما سی اے ما تی تعلیم تھیم۔ شینو اسکول رئیم۔ اؤ ما موݜو تی لالو اسکول رئیم اعلی تعلیم ھاصل تھیم۔ اؤ ما تی مستقبل در بڑے استاز، پرنسپل، ڈاکٹر، انجنیئر یا ہور جا لالو غٹ افسر سپارا بئین۔ ما لا ایلا کوشاریما۔ خو چین در ما داکٹری، استازی یا انجنیئری سوچ در ہنو، کے می ادیئی سپارا بجونو۔ کو لا عمر می کم ہنی، اؤ لیلا ما خوشاریما چی اؤ لیلا بیچھیما چی ما ڈاکٹر یا استاز سپارا بئینو۔ انیس کارا آسو شنوٹو والے کئی لالو محنت شروع تھونا کے کدا آسئی بڑے بیلو نو اسئی ایک مشہور شخصیت سپارا بجین۔ تعلیم لالو ضروری ہنو، تعلیم غٹ دولت ہنی۔ تعلیم ست آسو موݜو تی ترقی تھو بئینا۔ بے تعلیم جاہل ہنی۔ معاشرہ در انپرو جے عزت اؤ مقام نیِش۔

سأت تا لالو غورا بینا مشکل در سئی سأت پکارینو۔ جوند ہم تھئی سہی بینو۔ اؤ سأت لالو ضروری شیئی ہنو۔ اخلاق تھئی تمو برابر تھے۔ بوٹ تی سأت ہنی۔ نو سأت سہی انیس کارا بینا چی اکھو سا مشکلات ہنو سئی سأت تھیگے بیلے سا ٹینشن نی بیلو، کے می سأت ما ست ہنی۔ نو انیس کارا سأت ہم سہی بونو

اسو رونا اسو تی مشغولا تھئی دی۔ ازاد مشغولا۔ اسو تمو تمو سأت در گوٹے در، شینوتو ست مشغول تھیما۔ پخوانئی قصہ تھیما۔ اسو بئینا کوشالا بیندی اؤ اسو بچی ہم خوشالا بئیندے۔ نو آسو لا انا نی بیچونا۔

می تا سورلئی گاڑو در چلیئی خو آسو دیشا سورلئی کارے خرگاؤ تی بیناسی کارے ام تی بینا سی خو چین تا گاڑو در سورلئی چلئینا۔ خو آسو دیشا سورلئی کارے خر گاڑو تی چلیئی۔ چین تا گاڑے اینی، گاڑو در سورلئی چلئینا، ایک دیشا کئی ہور دیشا تی، ہور دیشا کئی ہور دیشا تی، ایلا مو سورلئی چلئینا۔

اسئ ملک در مشہور منوݜو عمران خان ہنو کی سہ شونوٹو رائ لہ اوکہ باڈو رائلہ سہ سووائ نہ او خوشاریلہ کہ شونوٹو رائلہ اوکہ بہ ڈو رائلہ او کہ ڈاگا رائلہ

آسو کارے چُٹی بیچھوسو۔ یا تی ضروری کوروم بیلو جے سودا تی پھاتے اؤو سی تی سی لالو در آموشے آلی گوٹا تی۔ کھونے علاقہ در غم بیسی۔ یا ضروری کارا آسو چُٹی بیچھوسونو۔ اؤ کارے آسو تمو گوٹا تی بجونا، غیبت تھینو

آسئی بڑو گیم انا ہنو، لکہ بانٹئی تھو، لا آسئی بڑو گیعلاوہ لالو انلائن اؤ افلائن گیم ہنی۔ سو آسئی لالے گیم تھونا۔ م ہنی۔ ویڈیو گیم ہم ہنی۔ گاڑو چلونو گیم، پلنکو گیم، بول گیم انیس کئی

مثال در عوامی سہولیاتی کارا کمیونٹی لالو ہر کمیونٹی لالو ضرورت تھیم۔ اینی آسئی علاقہ در آسئی ملک در ہر جے لکہ بالکل ضروری شیئی منجا بالکل نیِش۔ کہ ݜیلو رئیلا، کہ چپسی رئیلا، کہ ہر جے رئیلا، کہ موبائل جے رئیلا لیس در سی سہولت نیِش۔ نو آسئی کارا ہر ایک کمیونٹی غورا ہنو۔ چی اسئی لالو کمیونٹی بیلی تی آسو سہولت تھیم، کمیونٹی نی بیلی آسو ضرورت نیِش۔

آسئی کمیونٹی در آسئی جیِب اوݜوجو لالے رزا بئینی، اؤ خلق خوش گا ہنو۔ کے آسئی جیب ہنی، آسو جا فخر تھونا، آسئی مالے جیب ہنی آسئی دادو ئے جیب ہنی، لا آسئی جیِب ہنی۔ نو لیس جا آسو خوشارینا اؤ رؤنا لالے، آسو بچو تی رزا تمو جیب رئینا، اؤ تمو جیب رئینو لالے رزا بئینی، آسئی کمیونٹی در۔

خلغو تمو تمو موڙے دا تمو تمو ہیلو ہنی سا چی پوشورے تھؤ ستو، گل کا رئینا، موسیقئی جے گانائی رزوستونو کے شاعری تھؤستو سا خلقو تمو تمو ہیلے اینی یا تمو معشوقا جے رئینا، یا تمو علاقہ جے رائینا، یا تمو وطنا جے رائینا، قسماقسم شاعری تھینا۔ قسماقسم فوٹئی نیکالینا، پوشور نیکالینا، ہر جے نیکالینا، نو لا آسئی خوش ہنو۔

آسئی دیشا تا ݜونی علاقہ ہنی سا تی معمولی معمولی دوائی بینو، صرف ڈھیری شولے دوائی بینی، کیِمیو دوائی بینی، دون دی شولے دوائی بینی، اؤ لیلا دوائی ہنی، ڈسپرین گولئی بینا، شا شنوٹو شالی دوائی بینا، اینی شیئی بینا۔

می سوچ تا بوٹی شیئی اینی خو ایک شیئی می لالو ہنو کے ما جے غت منوڙو بئیم دی اؤ تا ما نی خلقو تی کاروبار تھیم دے۔ ما تی تمو خلق خوشالا بین دے۔ لیلا اسئی بڑو ہنو۔ آسئی مستقبل کارا می سوچ لیلا ہنو۔ ما تمو کمیونٹی خلق کوشالا رݜیم۔ ہورے جا تی متازی تی نی پھتیم۔ نو لا تمو تمو کوروم دلے اختہ تھیم۔ لیلی ہور جے نقسان دے ہم نی تھیما۔ اؤ لیلا می خوش ہنی۔ می سوچ تھئیلا کے مستقبل در می ایک غورا نمائندا سپارا بجیم۔ خلقو خیزمت تھیم۔ تمو علاقہ در ترقی کوروم تھیم۔ ہسپتال سپاریم، اسکول سپاریم۔ کاروبار سپاریم سیس در غریبو خلقو مدد تھیم۔ تمو برو نوم اوچت تھیم۔ تمو کاندان خوشالا رݜیم۔ تمو بچو در تعلیم تھیم۔

آسئی ملک دربڑی جیب کامیک ہنی سا اردو ہنی۔ اؤ صوبائی جیب کامیک ہنی سا پشتو ہنی۔ اؤ آسئی علاقائی جیب کامیک ہنی سا کوہستانی ہنی، توروالی ہنی، اؤ آسئی کامیک معاشرہ ئی جیب ہنی سا اوݜوجو ہنی۔ نو اسکولی در شینوٹی مختلف جیبو در رئینا، تمو کمیونٹی در اوݜوجو رئینا۔ کو اسکول در انگلش گا، اردو اؤ پشتو رزا بینو۔ لا آسئی اسکولے جیبے ہنی، مختلف جیبے اینو اسکول بئی۔ خو لالی اردو رزا بئینا۔ سی لا آسئی ملک جیب ہنی۔

آسئی تا کورومے لالے ہنی، خو می کامیک کوروم خوش ہنو سا أنی ہنو، ما ترکان بینو۔

می تمو مقصد انا ہنی کہ آسئی گوٹے خلق شیشو دیشا بین، شینو غورا ہر جے سہی بئی۔ لا می مقصد ہنی۔ اے لا دیس می خوش ہنی جے سا دی سہولت بئینا۔